நான் வீட்டில் பயிற்சி செய்ய விரும்புகிறேன். உடற்பயிற்சி மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம் என்பது என். வாழ்க்கையின் முக்கிய பகுதியாக உள்ளது இருப்பினும். ஜிமில் போகும்போது நமக்கு அதிக நேரமும் செலவுகளும். அங்கு போகும் போது சற்று அதிக மனஅழுத்தமும் இருக்கின்றது. வீட்டில் நான் எந்த நேரத்திலும் பயிற்சி செய்ய முடியும். மேலும் அது மிகவும் சுறுசுறுப்பான. சிறிய நேரத்தில் முடித்து விடக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்கின்றது. இதனால் நான் எனது காலத்தை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்த முடியும். மேலும் வீட்டில் பயிற்சி செய்யும் போது. எனக்கு தெரிந்த சுலபமான உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம். நான் விரும்பும் இசையுடன் கடைசியில் அதை முடிக்க முடியும். என்னுடைய சுகாதார மற்றும் மன உற்சாகத்திற்கு இதே போன்ற. பயிற்சிகள் மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும்